Alura d'solit dë 'na scarpa a ie, a ie le liase, a ie la sola, a ie ël plantare ëndrinta, a ie la guma, s'al e cule li ch'a intra pa l'acua, a sun cule li cum a s'dis ëmpermeabilizà e ai dizuma la sola, le tachëtte d'le sole, pöi a ie co ël rampun, a fa part dë le scarpe